Nder lesdi Egypte, Tiramis Giza e ɗum mahi nduungu ujune e temedde jetati e cappande jenayi e tati (eighteen ninety three) koyata wargo Yeesu Almahisu, hara hannde hiɗe ɗoon darii walaa ko memiɗe.